Mebɛtsena afe mu nyinara a mennkenya enyinam kandzea dze, ͻbɛyɛ dzen paa, ͻbɛyɛ dzen osiandɛ ndɛ biribiara yɛdze enyinam kandzea na yɛdze yɛ. Hɛn edziban, hɛn edwuma, hɛn ndzɛmba hor, hɛn biribiara enyinam kandzea na yɛdze yɛ ntsi sɛ meretsetsena afe mu no nyinara na minnyi enyinam kandzea dze a, ͻbɛyɛ dzen dɛ mobotum atsena, mebɛtsena ahotͻ mu na m'enyi agye.